Mi hutinirae e social media mi rabbita higobe e himbe risku, nden bo mi nastai kautale mobgalji feere feere kandudi mi natta. Mobgalji bana di jannde, di diina di fina tawa gam mi heba higobe dudbe.